إيه بالطبع، مره كان حظي سيء برشا و قتها نسيت حاجه مهمه في الدار، كنت بعيده و منجمش نرجع ناخذها و كل شيء مشى ضدي في نهار هاذيك، زحمة في الطريق، تضييع وقت و زيد حتى لكنت ماشيه نقابلو إعتذر في آخر لحظه، حسيت النهار كلو كان ضدي، قلت في نفسي اليوم هذا بالحق ماهوش نهاري لكن تعلمت بعدها نكون حذرا أكثر.